കേനദ് അദു, വിവിദ ബഗദു, വിവിദ ഹവമന ഇപ്പുനു। ഉത്തര കദേത്തു, ഛലിഗ അലദു, തപമന മിനുസ് ദേഗ്രീ ഇജന്ദ ഏര്ദില കദിമ യ പല। ദക്ശിന ബഗദു, ബസിച് ഏദു, ഉശ്ന അലദിപുനു ബക ഛലിഗ അലദു ഛദി അദിപുനു। പസ്ഛിമ കരവല്ലി ദ സമുദ്ര ഇപ്പുനു ഏദ്ദേ, ഛലിഗ അലദു ഛുരു ഥമ്പദിപുനു ബക ബസദപരിനമ ഇപ്പുനു। കേലൌപ്ര ദേശ അദു, ബസിച് ഏദു, ദേഗ്രീ ചേല്സിഉസ് മുത്ത തപമന ഏര്ദു। അന്ദ ഛലിഗ അലദു, തിവ്ര ഥമ്പദിപുനു।